Telefoon ko nafaade e njiytaade haala e ngelɗi baafal ngal. Nde eɓe daɓɓi ngal, fota e nder laawol, ndiyam ngol nafaade hay faama haala, e yekkude e dow laawol ɗiɗi. Ko honɗude ngal, siwtude